افضل اموت بعدو ، بعد شريك الحياة - لانو برأيي اغشع انو انانية انو اذا اتمنى اموت قبلو واخلينو يتعذب ويغشعني أنا ميت قبلو ويعيش بالوحدة هو - بس أنا اطيق أتحمل ولا اخلينو هو يتحمل